ඩොල්ෆින්ලට ගැටළු විසඳීමට <hesitation> සංකේතාත්මක භාෂා තේරුම් ගැනීමට <hesitation> සහ සංකීර්ණ සමාජ හැසිරීම් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට හැකියි. ඒ වගේම ඔවුන් ජලයේ සැරිසැරීමට සහ දඩයම් කිරීමට ශබ්ද තරංග භාවිතා කරනවා. ඒකෙන් ඔවුන්ට අඳුරේ <hesitation> "දැකීමට" ඉඩ සැලසෙනවා.